<hesitation> Ny karazan-tsakafo atao tsy hoisaina fa mampisy pri- mampisy otrikaina <hesitation> atao mahampy raha telo hoy za teo igny hoe m- zahavagna zany in- mandeha mangala legioma maromaro, legioma io misy misimisy araikiraiky am'raha aby re misy gliosida, prôteina, lipida.